أول شي نفحص الأجزاء الخارجية المطهر الخارجي للسيارة مهم، ويبين من المظهر هذا أو مثلاً مظهر الدراجة إذا كانت هذي مستهلكة جداً أو مستعملة سنوات طويلة، وثاني شي نفحصه هو الأجزاء الداخلية زي مثلاً الموتور، الموتور لابد إنه يكون يتحمل لابد إنه يكون سليم وما في أي مشاكل عشان تقدر تستخدمها لأن طبعاً الأشياء المستعملة مستهلكة.